Pus se lo ke mas ni pep majau ngjai ngjai bien chich'u es pu ningiau maiñ por ke napu ngjai njei peuk se kingiep pus saria banaung pus peuk kua lukuajat saria mje pus es manjuei nanaung kupu pus bien chich'u napu ni pep majau napu mut y y maiñ y maiñ pu karit kutsjeik pus maiñ maiñ xichut maiñ ni pep mbajau ni napu makua nguljua ni napu ni pep majau mut maiñ chich'u maiñ napu se kua latsu'ul pus es lembe bien bien kan'eiñ napu ya k'ua cuando kua latsu'ul napu mukua nguljua pus l'eje napu lem bien kan'eiñ hasta k'ua nimia kil'ie kujupu lal'e kujupu la'a'au l'ejei rapu bien xich'ut maiñ bi'iat rapu karit kutsjeik ni pep mbajaut maiñ y maiñ kauk ngjai kauk lapajau pus kuas maljus rapu y maiñ tuts'un kauk rapu pus pus napu kutsjei se kua lakeje napu kua manatu jui se bupje naljix laei kon naljix o ngukuang y si mut kutu, kutu kua lanjiem lem lutu ngja y ningiau maiñ, ningiau maiñ se njei kingyiep pus es kua manatu pus lembe lembe kon kon sania ngukuang kua laei <noise> y kujupu kua latu napu.